ଜଥା ସଂଭଵ ଅଧିକା ପ୍ରକାରର ମା ଚରଣା ମା ଦିଯା। ରୋହୀ, କାତଲୋ, ଇଲିସୀ, ପୂପା, ଖାରା, ଚିଂଗୁଧୀ, ଗାଧୀ, ବେଲା, ଧୋଧୀ, ବାତା, ମାଗୁରୋ, ନାଂଗୁ, ପାଭୂ, ଦୂଲୋ, ଦିନ୍ଦଃ।